manognona zavamagneno maro araky ze fantatsinao. Ah gitara, piano, ah batterie, ah sodina, ah aponga, mandoliny, flute, ah ino koa ragnandria! Angamba zay.